Ny interrupteur ndreky managna asany matomboky amin'ny lafiny jiro zany, satria ny interrupteur, zavatra reky mipetraka amin'ny rindrina carré carré carré mintsy le izy fotsy fotsy a, de izy amize kaofa amelogna jiro de potserina- potserina izy, mamono azy potserina koa de potserina asa hoe a droite le mamono azy de akavanagna amize mamelogno, interrupteur zany tegna ilegny izy koà jiro reka na maromaro indrendre interrupteur roa na agnaty tragno araiky indrendreky maromaro interrupteur na fampotserana jiro.